Ohatra zahay edy e misy zany karazagna <hesitation> kiraro zany ôhatra kôfa an-tragno anao magnano kiraro fata an-tragno regny tsapala regny, tsapala zany regny kiraro tsôtsôtra regny maivankivagna regny an-tragno isegny izy ihany kôfa handeha anao hoan'ny vaiavy kôfa handeha hivavaka anao magnano talon magnano kiraro balerine regny zio ndraiky nahalalako fa andeha hiboaka andeha hivavaka magnagno moccassin regny regny, zio kôfa hagnano sport anao magnagno tenisy regny, zegny fampiaseny.